Ko ɓurmi weeltinde kan min kaa fuu yo ƴeewde filmuuji juutɗi, sabisaatuuji mi heɓa mi jala ɗo jaletee. Sotawaama ko yurminii mi heɓami yurminkinoo e muuɗun. So tawaama jonk kulle goɗɗe ana ton yahde so yiltoyoo en seeɗan seeɗan ley tageefu ngoo naa ley laddeeji ɗii. Ɗun duu ana wela kan sanne.